Nangi ngnodena, agnama noné mbotuma. Papia nsughuma e- buntutooma iférétuwa. Mbotuma ghuuna mbhiické-a-afu férani ka fu lhasi fu ngnitima, gnam ma ala gnini. Itangn isamma-i-yéma iféni agnode agnanta dhi bata yek la nkursu, nrome, kuna lha dima baludi. Na romtatini, akaye an dal, mhumu migna, sukbhuni, aka lhasi wama nhéyine. Suukma dan gna nané mbotuma. Kantun mbotuma won dan ifu siiti. Fu kaji buntutooma. Agnama noné mbotu. thionghbina dan, fun dan ntignétima adaado. Mu thinrin fo, athinrin mo. Mo mu fune, akan gwalani agnanta thignétine idithi alanni. Nkuckakuck dan fun dan gna nané. Mbotuma ifu songati niiroom ma. Ifu dockani wu ngholéne imagna ma manobre. Siinsétima dan fun dan mbotuma gna nané ifu ghandi, wu ghandi mune-w-songati niiroone.

Ngholma, ngholma agna noné mbotuma. Yalé mbhické ndi agna noné mbotuma; pabia akan-é-mbotuma ghuna-a-anandi tocko nsunghu kama. Worama a bundutini mbotuma, yéma arootini, abode fa- an- an- wama anéyini, faa gwéék. Mbu-u-nsunghune mbhéghine, aka nhéyine, gni fu ngnitima. Mbotu ndé asu gwi sucka buntutume. Ndé noné bari akane gna noné. Yala mbhické ngholma di ni- i- wama nsighine, fu mhine fu fé daabe. Pabia fu mhine u- mhine nté. Ni fune, idi ngholma- ngholma bari fun dan fu mhini nté dé. Ndéma yoma iféni nan, wune dan ifé nan. Nangi ngnodena fun dan gnama noné mbotuma la atignétine. Fune dan wu siitima, mbotu. Agnama noné. Fo-o-bundutoma ikayi ka nocgo, agnode. Nangi yone ngnodema, yalé mbhické nangi ngnodena gna noné? Pabia ngnitima lhasima afu kayeni agnode. Naa lassi fu ngnitima, itangni. isama yuna afu kursu, fu roome. Agnama ngwuti yi di saana dé, tumbu la akan kursutune. Na kursutu, mbotuma wama mbade sighine, akkaye wama fa nramigna, akkaye ka nhéyine. Ni-u-bundutu dicka jick fo. Ni wama nsu dhuck, assu gwiyi aka-lhé-fu lhassiti fu kusu-a-a-ru-kursutu, aroomtu, anémine, aka lhassi mmigna amumu, aka nhéyine fu wama. Wama nhéyini. Bundutini fé yick fo. Nfiddama fun dan gna noné mbotu dé. Woyé-mu-mune-ni-ninu-nana-mbe-nu-neyine mbotuma, mo mula fu jéé fo an sangema redeuk-redeuk-redeuk-rudeuk. Ndija-ak-ak-phandanini an sanga. Wama nsighine mula yicki-apariyé. Funa fé nfiddama, agna noné mbotu. Suuna, yalé mbhické agnama noné mbotu? Fun dan gna noné mbotu dé. Bao ni-ni-i fu dickma néyine, mula yick fo abhéti, ak dhambu. Fu dickma la di ha, baté ngwi, naka ningi yeck suuna yéma ak bhétini. <hesitation> gnoju, dham ma go sighine. Ni mu yick a bhéti, mu koctu gnoju la yick.

Aassa fu ghandi agnode. Sungulma fune dan mhumu bhééna. Ribe digama ala nanghi dé ka fansi nkabama mhumu bhééna, fu ghandi. Na a dhimine a ghandi. Funa fé sungulma, suema idimoni sungulma. Mu mhumu bhééna-mu-fé sungulma, mu gnama idhimine.